Kwete ngeshiilima kabisa itawala kwete kundi ngile kiundo kila ukundi weshhiilima ndo cha maana hukundi ukiiresho ndo chomanimamu kwete ndo ukundi ukire lakini kwete ndacho weekilima ikiira fo.